Xonani samarali tozalash uchun barcha buyumlarni o‘z o‘rnidan. Xonani samarali tozalash uchun barcha buyumlarni o‘z o‘rniga joylashtirishdan boshlash kerak. Keyin pol va mebellardan changni arting va oxirida polni tozalash kerak!